Hee bgí, hanu húri yaa mbo woo ggaadi wiloolo uu ggaadi fnganti folo fi ma húrin yaa fe bbówtina. Wii ttalanŧ de, wii ttalanŧ, we wii tti mada talanŧi fana, basgo antimbaa múŧ a jetan múŧina antimbi wembe, hamma uu ttim mada gitini gwili ma gdúbatu, hamma uu ttin made glo ma gdúbatu, hamma uu ttim mada múŧi gaade gihúri ma gidúba. A winooni we gaadim be, ŧag wee ma, wommu wi ma gí fboonjina fiinda ma. A wu boonji wola fana nwéetina, gembe fana madana totogna fana. Me uwod loŋ, wee gí glo, antimbi ngi glo anan woti a gíti, antimbi ndi glo ana hota agiti, gwili golla gaaj, uu tti mada gitin de uu tti mada gmegesi fana. Glo gembe gmaagi nsujur, gmaagi sugtur, gmaagi nwaasir fana biñaŋ. Dong unan giti gwili ma gdúbatu, hú nan gí gwili ma ndaatu, haloo hal ugí gboonje, Haala tídi gi ngi we, bari ngette antimbi hi, antimbi ma gini ngi gsaam, unyóbodi, uu mmada gí ngi gi gdúbatu. Dong wee tínga nŧongir wembe, taasí wembe hatide, wi ŋóota hat; Taasí gilee leeji gaaj, bari ndi we gí ngi taasí gisati gembe hala uwoda gembe, ha gembe wii leleeji ngi gí ma, wembe wi ngaadu wi ma nsaanti a btooti ma.